'Ngo chuku lí staré si 'hiaj xuj min sisi nano' xuj 'ngo riñan ba bi 'ngo riñan ba kin nano' xuj ru'hiaj xuj, ni ano' xuj skina be' nej kán chihia be' nej nej nihia' ruba xuj kinun xuj anikaj anikaj xuj o' xuj 'ngo karin lí, ni 'hiaj xuj si'hiaj xuj nun xuj ni 'hiaj ra xuj naninj xuj bé ke siu xuj ta abi 'ngo si'hiaj xuj lí, si-stare xuj naninj xuj ni bé ke nabi ñún xuj ta min 'hiaj chuku lí stare ta, nihia' ruhua ruhua xuj 'ngo be' lamina si 'ngo be' tabla nihia' ra xuj bé ta min 'hiaj nej xuku lí ta, si nihia' ruhua xuj toj min nnun xuj skina be' bé skina be' man ninanj xuj nej hia man 'ngo rasun nej, ni 'hia ba ni'ninj toj skaninj man bé ta 'hiaj xuj si'hiaj xuj ni bé hiuj ta man xuj, ta mán nej chuku lí staré ta bé ta min 'hiaj xuj.